Binatang yang paleng hou ma niya, niya ma kalau erue mosaladi lou lou ma laku epasio ina owou. epasio ina owu ma mamaise ma, laku binatane iyou siu ma haho, haho ma ihontua, karna ika sabarang nikome, jadi hiou kalu ai dapat apa isandar hutalouri ma laku houwe heontuae, heountua baru tapooi lia ata ata lae owei puwei peidike ma waee, jadi musti apuoi barsi baru harus dilapung kalu tae ewo ewae, na kalau nia ma lou sala ate aasio wae, asio uwama kira kira maisapa, ina jaraki diapa latene wariya, kalau te ariya ma, teariya ite arti ite etiarsi nakapa, waktu ite ariya dibo irutuite, irutuite ma ite mata, jadi alangka mai teariyama tolan tolao, bila perlu ite hiya musia tamba hola re teariya, supaya ite hunuau ina mata.